Ua maʻa aku he kāmela i ka wao ne ʻekolu mau kuamoʻo. ʻEkahi, he maka lehelehe lōʻihi e hoʻopale ai i kona maka ʻElua, He kuapuʻu ona, e hōiliʻili i nā mea ʻai ʻEkolu, he maiʻao holoholonā pālaha e hele wāwai i ka wao one.